والله بما انه اني محبة لكوكب المريخ فيعني عادي لو هاي اروح سنة كاملة لان احب يعني اني احب التغيير احب اشوف مكان جديد وواحد هم يعني شوية يشوف انه العالم من منظار مختلف فلهذا